Ite wai metetu ke wa nama utai kauneke laele dape, na dapeke nama ulana dawese'e <hesitation> tuka wai eyai'i, amatai mahemuke aselole nama ulena dede tinade <hesitation> ewai yayuke emnama ane ma atenuma ane dape uduwe sepusaha'i da dape enemone sepusahai ela ewai witi uwadeke nama dapeke lama ulane dawese <hesitation> dibubai wai ulane kewak wai oktobelede dawese <hesitation> eputun'na dawese matane wai aiyna matanena dawese mahia ama ha'ane, pai dapeko eho apai nawa aaneo la mula esa'a mo'o pai uhono sepu mo ana waiho'u, dape desebu utani launi kapaya luni pokonya sepusi sha'ai, na helai wai ama yamane ke kai tia ke. <noise> elali si ane tenekei sepu.